Ngom na kebiasaan toma indonesia gena kalo merujuk toma maluku utara gena sema taji besi, anggena sema toma maregu ua duga te ngom. anggena yang ngom anggap paling jang